די וועג צו טון יאגע, איז קודם דארף מען א עקסערסייז מעט. און מ'גייט אויך און אזא שטילע פלאץ. און מ'צינדט אן שטילע מוזיק. אויב מ'קען אליין די יאגע אינסטוקטינס, די יאגע די וועד וואזוי עס צו טון. דעמאלץ קען מען עס טון אליין. און אויב מ'קען עס נישט אליין דארף מען האבן איינער וואס קען עס יא טון זאל ארויס העלפן.